Ia ny ten̈a tiako fandaharam-potôn̈anakà izen̈y raiky tsy miôvaôva in̈y kofa in̈y efa in̈y fo zey. Fôtony izy io kôfa ôvaôvan̈a manjary lasa manjary setry bôka eo koa efa misy raha misefasefaky in̈y. Sitrany fo izen̈y raha afa milaminy tsara in̈y de fa in̈y fô zey ny atô tsy sisesifan̈a raha raiky zey zey izen̈y ny tiako.